Anjara asana famelan-keloka amina fiainagnantsika zao ai, <hesitation> raha misy zao fifamelagna heloka ai <hesitation> de mazava ho azy <hesitation> misy filaminagna, de <hesitation> kaofa milamign zaign mazava ho azy <hesitation> misy fiadanagna sy fahasambaragna, de <hesitation> agnisany <hesitation> mampitombo fihav- mampitombo fihavanagna koa leha fifamelan-keloka de mampahasalama fô koa mazava ho azy.